Pos ogañu las alergias más corrientis vienin a sel las del glutei, la genti colos frutus secus, al güevu, ala lechi, al mariscu, i ala soja. Alogu ain sotras pressonas que tienin alergia ala pesca o la miel. Alogu ain alergias alos herretazus o alos polin peru essas ya no son de comía. Lo que no conoçu es genti con alergia ala presa ibérica. Sotra cosa es que sean veganas o vegetarianas.